Mushuklar haqida turli xil noto'g'ri tushunchalar mavjud <hesitation> ulardan mushuklarni sovuq va befarq hayvon deb o'ylashadi lekin ular aslida issiqqon mehribon <hesitation> va yoqimli hayvon hisoblanishadi.